[tsy ra]-tsy ny olo mandeha matetiky manao voyage atiky aty aloha tena tsy ratsy zay. Ary mitombo gn'isan'ny gn'olo mandeha manao voyage amizao. Tsy misy maharatsy anizay mihitsy satria mba mahita tontolo vaovao. Nofa mahita tonto- tontolo vaovao hanao, mianatsy mandray gny kolontsaina sy gny fomba fanao amy toera raiky koa. Ka aminaha aloha tsy misy maha ratsy anizay ndre kelikely fa vomaika soa aza. Gny olana anie, raha paky amy toera raiky hanao, tsy misy fivoara loatry hainao. Ka mila manao voyage, mila mandeha matetiky hanao, magnenty toeran-kafa mba haheza raha hafa koa fa tsy mitovy gny raha hain'olo.